راح اختار الحمامة لأن احس انو هذا النوع من الطائر يجيبلي السلام يجيبلي راحة نفسية، يجيبلي النظافة يجيبلي النقاء، و كوني اني لوني المفضل ايضا هو الأبيض فأفضل اكثر انو الحمامة تكون اي- بلون الأبيض، لأن احس انو اللون الأبيض هو يرمز لبداية جديدة ف الحمامة دايما احسها انو ترمز لشي جديد بداية جديدة حياة جديدة.